टोपियों के कई प्रकार छन, अर सबकै अपण अपण उपयोग छै। जैंकि: कैप (टॉपी) – खेलण, धूप बचण खातिर अर कैजुअल घुमण खातिर कैप ठिर रेंदी छ। जैंकि क्रिकेट या फुटबॉल खातिर। वूलन कैप (ऊन की टॉपी) – ठंडक में सिर गर्म राखण खातिर ऊन की टॉपी ठिक छन, जैंकि सर्दियों में बाहर जाणा का खातिर। फैडोरा हैट – खास मौक्याँ अर फैशन खातिर फैडोरा हैट पहरदा छ, जैंकि पार्टियों या फोटोशूट खातिर इस्तेमाल करदा छ।